Yaani nini muntu mwe notamani nive ja yeye nija messi, ni mchezaji mwe ambita mpira wa maulu. Messi kwanza anasija jamema sana, halafu mess messi arerrwa katika mazingira ya chini sana ya shida halafu atelekezwa kwa avyalwa njiti, avyalwa kabla ya mieri. Uhu messi kaisimu kachwe nini kaangusa sana maisha mwane namwenda no mananamwenda sana messi na yeye ni mpambanaji alafu kii ni muntu mulume, vintu ve vunboya nimwende sana ni kuishi ja yeye messi kwasababu messi messi ambwita mpira vyaboha sana <noise> notamani niveja yeye messi, nionekane, ntengeneze irina, nkonosakira mpesa vyaboha mpesa yaani nkonoriwha sabwita mpira vii wa kuulu ntengeneze mashabiki na vantu vamema. Koo niivikiire jenzi yaboha vii ya messi ya abwitira uko ulaya yani ko niivikire vii mviri kwane nashana vyaboha sana. Ni ko nivikire jenzi vii ye yaandikwa messi vii ja hara kale vee nijja mdudi nareterwa sana ngoo jee jandikwa irina ra messi, ko no mana nenda sana kuva ja yeye yeye yotakiwa udire mlusikirra messi kwa mavita fa da tivae kwasababu messi namwenda sana na nga ja atanga vee na mweenda nga nariwha na mpesa jamema sana.